Hää kokko piät mõistma esiq vällä mõtõldaq <hesitation> huvitavit ja vahtsit retsepte ja süüke. Ja tä piät umbõ häste tundma, kuis erineväq maitsõq umavaihõl tüütäseq, ja noid kõiki tiidmiisi mõistma pruukiq ja ka küländ kibõhõhe uma süüke valmis tetäq.